بعتجد أنه بعد نساوي العجينة والمكونات وهذي الشغلات ونحطها بالصينية المناسبة للمقاس بنشغل الفرن على درجة حرارة ماتين مية وثمانين لماتين درجة مئوية بعدها بندخل الصينية للفرن ونتركها لين نتأكد ان الكيكة أستوت.